Han suq nila' la k'uxb'al kik'amam cha reh jenaj cha junaj cha tinimit je'tii corea suq nila' laa aroos ja'ar la laa je'la sopa pero ja'ar tahmood k'uxum k'eh porque juntz'ep caro